<hesitation> eʋu ƒoƒoa, mía tɔgbuiwó wó fo na ʋu mí va kpɔ na. Eʋu ƒoƒoa ele alɔkpa alɔpka vovovovovo. Eʋu gã li, eʋu vi li, <hesitation> agbadzaʋu li, atsi me ʋu li. Atsi me ʋua, yeku yebe gbe yebe dona. Yeku yebe nya yebe gblɔna. Atsi me ʋu ma ɖeka kpɛtsi li nɛ, keremi linɛ, <hesitation> ʋu gã li nɛ. Ʋu gã ye le nyi atsi me ʋu, nyi na ʋu lɔgbɔ ɖe, enɔ na eme. Le agbadza to mea, agbadza tomea tsã ɖo na eʋu ame etɔ alo ame ene, kpɛtsi ame ve, keremi ɖeka, agbadza ʋu go ɖeka. Ye yebe gbe wó tsã <hesitation> ne eɖo ʋu ƒola wodzi pkoa wóa tsã wó nɔna yebe alɔpkawo kudo yebe nuyawo ɖem do vovovovovo va nɔa yim. Ne evayi ɖo <hesitation> ʋu gã, <hesitation> mía tɔgbuiwó ya be tugbani ma, <hesitation> eya ʋu ame etɔ wò nyi na. Ame etɔ wò nyi na. Tugbania enyi na ʋu ɖe kpe na nu ame eve ɖeke. Ne ekpe nu vea, eye gbɔ wó nɔna enya tsia wó gblɔm le. Ʋu gã ya kpoa, egbe kpoo xɔ-ʋu gã goɖo ɖeka kpoe nɔna anyi. Nume keke na nɛ, enyi na ʋu gã goɖo ɖeka nɔna nuya le ʋuvi vea gbɔ. Ʋu vi vea, ame ɖeka koe ƒo nae. Ame ɖeka yi ne le ƒoma, ele eƒom, nɔna nyatsi nyatsi wó, nyatsi nyatsi wó keye adro le eme dzroa, nyatsi nyatsiawo gblɔm. Nenema ye bele yewan.